Ize-bhe ana-ya izi stew he ize na li-fry ye uwegha ka samea ye ren ogha ize-esun no we-bero yi-train we ho-he we-bero yamen, ogho tigho khun kere we saye eba-ya-khan uwe gha gi khan khan eni potu-ni wi-sanen yo ya-riahua uwe-gha ria lue fo uwe ke-mue yo-ke-ren uwe ke samo-bhe-he yo uwe-gha samen yo uwe-ghi sumhen yo uwe dan-mhon zu-mhen muen we-dan-mhon selu-mhen muen awe-gha dan-mhon we-sola no-ti kio-khun-khere ene-uwe-ke <hesitation> ya mu-ye kpa-makuni udo-samen kie-ya-ria le oboti ogha-gha tiani ize ren-ren ogha bhe-ren. We-do-mue ebuwe yan lor, ebuwe yan ya li-fray we-do yolor, lor uyolor le-ehien, uyo-lor li-olubasa uwegha-ghi lofo uwemuoni-yoto de-uwe oyan rie etomatoes ebo yo uwi ghi re-bale de-oni-ro agi-rior muyotor ize adoga wido-khuan-ni re ghe so kamen ramude omhan kamen oria so wido check-ele so kamen ogha kamem uwi-ghi shie-re wi-do re potu obhe-he yeren we-kaya <hesitation> le-ela mhen nu-uwe-khian ya-le-eni-fry ni uwi-gha-gi le-elan mhen-ni uwe gha-gha le uwi-hee umhen yo ugbore so wi-do gi-rio yaze. Agha-le-elamhen ga-wi-shien wi doh ri potu obhe-he yere uwi kpe ogha-ika uwi-sebhi yo wirie ghena-bhe-ren ogho zekpe uwido-zumhen yo, uwi gha zumhen-yo-fo wi-do-gia-alubasa go then ebu-uwe-lor uwi-do-mubire-bale ebu-welor, eni-bhi gha <hesitation> eni-fry gha-tee bhe-ren oghatee, wi-ghio ga ramude omhan-na ga ogh-fibhu-unu kain kain omhen egi-oyan gha seee we-kue amen nuwe gha-sayo uwi-rie ghe na oghaze tee uwi-ghi zen eni-stew tee ori-ebhi ladian wi-shie-re.